E woodi spices ji ɗuuɗɗi, e woodi kori, e woodi onnga, e woodi albasaaji, e woodi timatirji, e woodi haakolooji, e woodi tafarnuwa.